Otsa umatin orese emebu urati rotsa khweya ure rati rotsa fue ma unematirotsa nabi emoibu na bi who rarotsa rese amouwore ma umati rotsa fuo ema nuati ari gho mati rire meso eyara orosta uri aviri nor rue nare.